خلي الترتيب جزء من حياتك، جزء من يومك - فأول ما تقعد الصبح مباشرةً، أول عمل تقوم بينو خلي يكون انو ترتب مكانك ترتب المنام الي انت نيم علينو واترتب الغرفة الي انت قيعد بيها، وأول ما ترجع من الشغل ترتب الغرف البقية، بعدك-اعتبر انو انت بعدك بحالة شغل